انصحو لازم كل شهغ يجمع فد مبلغ معين ، وهم يبتعد عن المشتريات. اللي ما لها الزوم ، ويبدل عاداتو ال تكلف مثل الاكل يكون بالبيت ما يكون خارج البيت حتى لا يصرف فلوس كثيغ ، ويقلل من المصاريف الزيدي ويقسم الفلوس بداية كل شهغ على احتياجاتو الضروري ويشيل منه جزء يخلينو للادخار